<hesitation> oku- okunkozya emyenda yangye, <hesitation> nintandika n’okuronda emyanda yangye ei nkuba naakozeesize egi egubire ningashi eshishikiire, <hesitation> ngiteeka omu baafu oba nimbanza naashuka amiizi omu baafu nteekamu omo oba jick then naaba nimbyenda <hesitation> nteekamu emyenda mbanza ngirekamu kumara nk’endakiika nka ikuminiitaano ziryo eri omu miizi, naaheza nyija ntaaha nindonda esaabundi yangye ezi ezaaburiijo ntandika kwozya nka buriijo nteekamu esaabundi Nibagyeta ki okukuuta, kukuuta emyenda n'engaro, otandike oku- kukuuta emyenda n'engaro orikwihamu oburofa, nyowe emyenda yangye ningyoza emirundi nke- nk’emirundi ena ntakagyanikire so naahisa emirundi ena y’okugyoza aho nimba niimanya nti oburofa ningashi obukyafu bwarugamu ngyenda nyanika emyenda, ekiheza kwoma aho omu mwazo ngiihaho, ngipa mbanza ngigorora then mbona kugipakinga nigaashi ogibiika, ogibiika eboniire kugira ngu nyenkya naayenda kukozesa naayenda kukozesa ogwo omwenda niga kugujwara, nshange guri ready.